Araisi va vo, voauea vaoita, arais ari taraipaiveiraoisoita osa osa oira oripai-veira riro raivarovi rutuaita evara. Aueia arais viapau oiso tarapau oso eakeia uvuipau aira kuvurivere veta o eake, oira vagirivere oira kuvurivere oira keriorivere, oira keriovarapie rivere kerio isiroiaiota oira kuruoro. Oia, tovorivo vetatouia o oira paravuri riro raivoro toupa oiraia uvuipau ra oira, oira oisi pierivere, auete eiata araisi. Taraipau oisi osa uvupau oira oririvere. Uva araisi, oavuaita va eva uvuipau riro kaekaevisita aueoro avauvere.